Ningira nk'ekintu eki naakwegyesa abantu ni nk'ekintu ky'okwikiriza okwikiriza omuri Ruhanga, nkabeegyesa okukunda okukunda Ruhanga bakakunda na bagyenzi baabo n'abubatwire nabo ninga abu abubakutambura nabo omu mihanda n'ehi bakubeera hoona.